Ҡөрьән уҡытабыҙ

Әйтеп киткән инем карусель каналының урындағы телевидение өсөн башҡортса мультфильмдар күрһәтергә кәрәк, бала шул ваҡытта башҡорт телен дә белер ине, әтеү көнө-төнө карусель каналын ҡарайҙар башҡорт телен бар икәнен дә белмәйҙәр, телдәре русса асыла, россия каналы күрһәтә бит башҡортса, шуның кеүек карусель каналы ла башҡорт телендә әҙерәк тапшырыуҙар әҙерләһә һаҡланыр ине башҡорт теле

Бер өлөшөн башҡортса эшләгән проекттарға бирер инем

Эйе беләм башҡортса оҙон көйҙәрҙе яратам

Салауат Юлаев, Ҡараһаҡал, Батырша

Эйе ишеткәнем бар, розетка, лампочканы яндыра һүндерә торған эйе ҡуйыр инем

Элек өйҙә ҡаршылай торған инек бына быйылғы яңы йылға автобус туры алып Йошкар-Ола, Чебоксары, Ҡазанға барып ҡайттыҡ, яңы йылды Йошкар-Ола ҡаршыланыҡ шулай быйыл да шулай булыр тип уйлайбыҙ берәй автобус тур булһа Ҡаҙағстанға ла барып етәм

Әсәләр көтәләр улдарын

Хәҙерге технологиялар, телефондар кеше араһындағы мөнәсәбәтте бик ныҡ үҙгәртте, хәҙер кеше кешегә ҡунаҡҡа йөрөмәй, телефон, WhatsApp аша ғына яҙыша, һөйләшә, кешегә ҡунаҡҡа барып булмай, элекке кеүек бер кемдә беҙгә беҙҙең яҡҡа килгәнһең ҡунаҡҡа инмәнең тип үпкәләмәй

Нәркәс Сиражетдинова, Фәдис Ғәниев

Эйе таныш

Эйе беҙҙе шулай өйрәткәндәр өлкәндәрҙе тыңларға, ҡолаҡ һалырға

Юҡ һәр кем үҙенсә генә булһа ла көйләп йөрөй һәр ваҡыт

Ну нисек тип ыңғай ҡараш

Республиканың төрлө яҡтарына сәйәхәт иткән, сәйәхәт иткән бар, төрлө райондарҙа булған бар

Элекке кеүек түгел инде, хәҙер йәштәр үҙенсә йырлайҙар ҡайһы берҙәре бик матур

Өйҙә билдәләйбеҙ, мөмкинлек булғанда берәй ресторанға барып ашап киләбеҙ.

Эйе таныш барыһын да беләм

Сөмбөлдөң етенсе йәйе, еңмеш, ауыл өҫтөндә йәйғор

Һаҡлаһындар ине беҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, телебеҙҙе

Томан, Илсе Ғайса, Зөлхизә, Азамат

Бик романтично конечно но миңә оҡшамай

Эйе танышмын, беләм

Күл буйында матурыраҡ инде, тауҙа нимә эшләйһең

Хәҙер бүләк менән кемде аптыратаһың инде, хәҙер аҡсалата бирәләр тыуған көнгә барһаңда, туйға барһаңда

Ҡара йөҙҙәр, Зөләйха күҙҙәрен аса, ҡыҙ урлау, ҡара йөҙҙәр әйттем шикелле, йырланмаған йырым

Тыуған илен, республикаһын, телен, мәҙәниәтен яратырға тейеш

Мин фәнни тематиканы уҡырға яратам

Эйе таныш

Пенсионер итеп компьютерға ҡарап ултырған

Эйе булдым

Юҡ бик яратмайым

Яҡтыкүлде, Ғәҙелшә шарлауығын күргән юҡ, шунда барып күрер инем

Эйе оҡшай милли колоритлы рәсемдәр, рәссамдар

Йәшел, һоро

Зарланмайым яҡшы тип әйтәләр инде ундай ваҡытты

Эске донъяһын һөйләй аламы, юҡмы? Кешене тышҡы ҡиәфәтенә ҡарап ҡаршы алалар.

Юҡ белмәйем

Элегерәк алтын тирмә була торған ине, байыҡ, башҡорт йырын ҡарайым

Юлдаш радиоһын тыңлайым тура килгәндә

Һәйбәт етеш тормош тураһында

Юҡ яҙылманым

Йөрөргә яратам тип әйтә алмайым но булғаным бар

Әлбиттә һаҡланырға тейеш Торатау, Йөрәктау, Ҡуштау

Баҡыр түмәр, аҡ-тирәк күк-тирәк

Танышмын

Юҡ белмәйем

Эйе шәжәрәне төҙөнөк

Төп урындарҙың береһен алып тора

Баҫынҡылыҡты, тыныслыҡты

Хәбәр ебәреү өҫтөнлөклө, кеше үҙ ваҡытына ҡарап яуап бирә ала, берәй срочно булғанда ғына шылтыратырға мөмкин

Йыйындар кәрәк инде, ултырып һөйләшергә нисек мәҙәниәтте, туған телебеҙҙе һаҡларға

Һабантуй, кәкүк сәйе, ҡарға бутҡаһы

Юҡ күргәнем юҡ

Барлыҡ төбәктәргә лә иғтибар кәрәк

Булды булды

Оҙон көй, ҡыҫҡа көй, башҡорт эстрадаһы хәҙерге заман

Эйе буш ваҡытты социаль селтәрҙәр ала инде хәҙер

Йәшәнем Ғафури районында, былай бик күп райондарҙа булдым

Эйе

Эйе башҡорт кинематографияһы барлыҡҡа килгәнгә бик шатланап һәм күҙәтеп барам, ҡыҙыҡһынам

Юҡ, шиғырҙар менән, шағирҙар-шиғырҙар менән бик ҡыҙыҡһынмайым.

Туған телен

Беҙҙең өйҙөң йәме

Башҡортостандың географик үҙәге урынлашҡан шуның менән дан тота, ауылдан йыраҡ түгел йәй таштары ята

Әллә инде был һорауға нисек яуап бирергә

Фидан Ғафаров, Фәрит Бикбулатов, Венер Абдуллин, Ай Йола

Бар бала саҡта, үҫкәс булғаным юҡ

Жанрын һайлап тормайым ниндәй күңелгә ята шуны тыңлайым

Тел дин уртаҡ тарих